Men o'zi sizga ishonardim va har doim shunday vaziyatlardan chiqib ketishingizga ishonchim komil bo'lgan. Sizga katta rahmat kompaniyamiz nomidan sizga katta sovg'amiz bor va busizni qilgan ishlaringizning hosilasi deb o'ylayman.